Dimy lera isakerinandro zao ai atôkako ivezivezegna, de <hesitation> trente minute zao e a lundi, de trente minute mardi, de une heure mercredi, de <hesitation> une heure jeudi, de <hesitation> trente minute vendredi, de une heure dimanche.